संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है। जय की टक्कर कोई नहीं ले सकता है। वहां में कुछ अनोखे परंपराएं हैं। जय में एको हाथ मिलाना, सेवा कर्मियों की टिप देना, व्यक्तित्व स्थान का सम्मान करना जैसी प्रथाएं। अमेरिका में व्यापक रूप से प्रचलित है। और कुछ परंपराएं जैसे चौथी जुलाई को आतिशबाजी बनाना। परिवार और दोस्तों के साथ थैंक्स, गिविंग, भोजन और खेल आयोजनों का आयोजन करना। राष्ट्रगान जैसे परंपराएं अमेरिका समाज में गहराई से सम्मिलित हैं।